ډولفينونه ډېر هوښيار او ټولنيز حيوانات دي دوی د لوبو د چلند له پاره خواص يې پېزندل سوي دي دوی د کلينيکونو او ويسلونو د پېچلي سېستم په کارونو سره اړيکه نيسي او کولای سي په عکس کې ځان وپېزني د دې سره سره قوي ټولنيز بانډونه نندارې ته وړاندې کوي او دوی.